د کچالو پخولو د پاره په منقل کې البته هغه باید، کچالو باید غوړ سي، څو سوري پکې جوړ سي او مالګه پکې ووهل سي، <hesitation> بیا وروسته د هغه نه د پنځه څلویښت دقیقو نه تر یو ساعت یا شپیتو دقیقو پورې په مایکرویو یا منقل کې کیښودل سي تر څو نرم سي.